يكون عندك عشرين خوك خير ملي تكون وحدك مكانش كيما هاكا تعداد كبير تكونو مع بعض عائلة كبيرة باش تكون وحدك تبقى وحدك و هادي صعيبة مام الشدائد تشوفهم وحدك